<hesitation> karazan-draha magneno leha fivileaigny zao ai, <hesitation> leha haiko zao ai: <hesitation> bingy, batèra, de piano, de <hesitation> raha koa <hesitation> tsihy, <hesitation> kora de <hesitation> raha koa taikô.